<hesitation> pe e kink'is nijunaab' qas k'o ki'kitemaal pi wanma' qas niriyb'al che <noise> kenejeel li wachalaal kek'ob'ek xaqara' kinya' jun jun kikalb'al k'o'x kinya' jun ki'kitemaal pi kichomb'al, pi kino'jb'aal <hesitation> kintyoxij che li qajaaw rimal riya'am nik'aslemaal xaqara' <hesitation> k'o jun ki'kitemaal, kenchak b'awa' <noise> renejeel wachalaal xaqara' wuxu' k'o <hesitation> wichb'iil jab'ek che wet- am kiwach wuxu' k'o <hesitation> nik'yaj chek wunaq che <noise> qas kintzujun kik'in <noise> otz kino'jb'aal wuk'in xaqara' <noise> wani' ne kinchakan riyb'al wanma' che qas k'o jun q'iij wa' kapanek che kinb'an jun ninemq'iij re kink'is nijunaab' rii' qas k'o waay <noise> xaqara' k'o kaab', k'o <hesitation> cheqe'j, laj cheqe'j, wuxu' k'o laj ya' re qatij chu' laj qacheqe'j xaqara' ela' niriyb'al re qas otz kinna' wii' xaqara' qas otz kin kin kenya' b'iik ke kalb'al k'o'x wuxu' jun kalmasaal, wuxu' jun laj kikab'lujuuj li wachalaal,